Au lebe hi inu oe fulak dibanding oe soda karna menurut au oe fulak ia lebih sehat terus dokter boe fe Ita tinu oe fulak ia ela Ita aopan sehat ma Ita ta tamhedi karna kalo kurang oe fulak Boe Ita bisa tamhedi.